Fijo, fijo ngo lesdi Greece ndi ndenno aranndewo, fijo ngo fina-tawa ngo fuɗɗii duuɓi teemeɗɗe jeeɗiɗi e sappanɗe joweeɗiɗi e jeego'o BCE.